Ne ma tattano shunu shan na minji ta ɓonno dun munu shunu mundin dina mudu yu sheri kamma, shunnu mayiko munno kaza muno ii weh non shunu ma munkehno weh nima nima nima ɓan warjenon ii yijeno kulje no ka lafiyana shunu, mayiko minuma kwaduko sher minuyu ɓiranɓiran kamma shunu, mur ilenku jun ma ma walla da kamm ma munuma yiko ɓiran ɓiran kamma shunu minuma kwaddako dun munnoi "ii" i peh fock roco.